Nyoowe, nikwo nyoowe nkugambiire, ndi mwana mutooro, owaitu kabarole. Eitwe tooro twenda muuno ebitooke, na- no'buuro. Ebyo ebintu tinsobora kumara ebiiru biibiri ntabirireho.